﻿Opaete mbae oyeapova, osea yande mbiareta, aäpo persona reta yayapova jaeko opaete oimevi jokua vida, ani tekove porque jokua mbae oyeapogue, se ayapogue, jokuako oimeta guinpoi serekove, porque jokuako oimeta guinoi se seporoaiu, jokua ayapo vaere, jaema jayave, jokua nunga, nunga rupiko, amo mbaetita yandepuere <hesitation> ñamotarei, ani yamombo, jokua mbae oyeapogue